Imui ia boliri chistionai u' paghededdu de sa <hesitation> s'atividadi scolastica cosa mia. Deu dopu, in sa iscola elementari is materias chi mi praxiant de prus fiat sa storia e sa geografia. Poita ca sa storia po mei fiat sa cosa prus bella chi nci fiat poita mi praxiat a chi totu, non est chi a mei mi 'onant de studiai una cosa. Deu 'olia sciri cumenti custa guerra e cumenti acabat e mi, <hesitation> mancai non tenessi su libru, andau a calincunu logu po sciri custas cosas. Sa geografia fiat una cosa chi in domu mia fiaus totus bravus poita scidiaus is capitalis de totu su mundu. Poi a mei una cosa chi <hesitation> chi m'est praxiu sempri a sciri, fiat su clima chi nci fiat in nazioni. Poita in base a su clima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 E non funt mai causas de su populu, funt causas de custus delinquentis de stadus mannus chi 'olint fai sempri is cosas a modu insoru, <hesitation> sciusciendu is cosas, non fadendu cosas bellas. Comunque deu sa storia e sa geografia continuo a dda sighiri. Una cosa chi m'est praxia meda candu fu <hesitation> seu stetiu me is iscolas medias, fiat sa matematica. Sa matematica puru mi praxiat, tant'e berus chi poi dopu m'ant nau, <noise> chi ti praxit sa matematica ti mandaus a fai su ragionieri. Poita is cosas fiant u', non est chi nci fessint meda logus. Poi m'ant mandau a fai su ragionieri poita ca a mei non mi praxiat su disegno. Poita su disegnu m'iant fatu <hesitation> dipingi il lago dei cigni e <hesitation> e su cignu chi ia fatu deu pariat u' burricu. E quindi ant nau, no tui non ses adatu, niente disegno. Mi seu, m'ant spriau e quindi s'unicu logu a ca non si disegnai fiat sa ragioneria. E m'ant mandau a inguni. M'ant mandau a inguni e m'at sighiu, mi praxiat sa matematica. Poi mi seu innamorau de sa ragioneria, candu apu a fai ragioneria, a su terz'annu, mi praxiat tropu, mi praxiat sa partita doppia, si narat. E fia diventau bravixeddu, a mei non m'est praxiu mai a studiai meda poita seu sempri stetiu sbelliau po i' giogus. A mei mi praxiat meda a giogai a billiardinu <laughs> e fia sempri gioghendi a billiardinu. E a bortas non intrau mancu a iscola po giogai a billiardinu. Comunque sa <hesitation> sa ragioneria est una materia tropu bella chi m'at portau finzas, dopu su diploma, a intraprendi unu traballu. Seu diventau su <hesitation> ragionieri de su comunu, seu diventau. Mi praxit sempri Mi praxint i' bilancius, non, seu apassionau 'ncora, chi mi faint biri u' bilanciu mi <hesitation> m'innamoru. <laughs> Cumenti chi siat sa primu 'orta. E nd'apu biu de bilancius, poita ca non apu traballau sceti in su comunu de Serramanna, apu traballau in aterus comunus puru e quindi <noise> insoma mi narant ca, fadiddu biri a Alfredo su bilanciu poi gei ti ndi chistiona cussu chi est fatu beni o est fatu mali. E tutora custas cosas da <hesitation> ddas fatzu po hobbi, non, cioè chi calincunu mi narat, mi ddu castias su bilanciu, si ddu castiu e ddi nau sa cosa chi non <hesitation> chi non andat beni e sa cosa chi de. Cun sa ragioneria, u' atera cosa chi mi praxit e m'est praxiu de subitu, fiat su diritu e s'economia, chi funt materias curu de prus, poita ca tengiu su tempus de de dedicai. Specialmenti su diritu Est una cosa chi mi <hesitation> chi m'apassionat. A biri una lei, a studiai is chi nci funt stetias po fai custa lei, ti onat sa possibilidadi de dda cumprendi, ti 'onat. E <hesitation> si narat ca tui intras in su spiritu de sa lei. Deu dd'apu tentu e ddu tengiu ncora, ddu tengiu 'ncora, a bortas mi castiu sa lei, mi ddu ligiu, e agatu subitu su <hesitation> sa cosa essenziali, s'arrexoni. <noise> Est una cosa meda bella, est una cosa meda bella però depu nai ca imui su diritu puru est una cosa fata mali. E deu pentzu chi sia sempri fatu mali Poita non 'olint chi cumprendaus beni is cosas. E si depeus sempri rivolgi a aterus, a personas mancai espertas, espertas a bortas de nudda, poita a mei m'est capitau de depi <hesitation> chistionai cun custa genti e chi dopu non m'ant nai nudda. M'ant nau ca deu fia <hesitation> unu chi traballai cun i' leis e cussus fiant genti chi depiant controllai su traballu miu. Totu innoi. Ma deu 'olia agiudu, nau, chi fatzu aici, sa lei narat chi nc'est calincuna cositedda chi non podit andai, ma chi fatzu diversamenti <hesitation> podit sussedi calincuna atera cosa de diversu, de prus perigulosu. Non est chi andu, po esempiu, a arrespundi alla corte dei conti e <hesitation> e sa corte dei conti mi narat, sì as fatu beni, ma chi calincunu aturu narat chi apu fatu mali e apu fatu calincuna cosa chi at dannegia a calincunu? E a mei m'est capitau custa cosa. E custas personas chi funt, a bortas, <hesitation> a is gradus prus artus, non sempri funt personas, deu nau, chi tenint s'intelligenza po spiegai e agiudai a cumprendi. Spesso, spesso funt in cussa, in cussu scranno senza <hesitation> si preocupai de de is aterus chi depint aplicai i' leis